<noise> Ny fomba fiketreha zavôkà moa zany de mazava hoazy, igny zavôkà igny koa zany ataontsika hoe <hesitation> <noise> tsindrin-tsakafo, mety hany amin'ny vary izy igny atao laoky lafa tsisy laoky; de igny koà zany afaka atao jus mba hoe hampatsiro azy sy hampirindra ny sakafo mba hampa- mba hatsiro.